أفضل ذكرى في طفولتي, هي تلك اللحظات التي <hesitation> أقضيها مع عائلتي في الإجازة الصيفية, كنا نذهب إلى الشاطئ, ونلعب في الماء, و <hesitation> نقوم برحلات التخييم, و <hesitation> أعتبرها مهمة لأنها عززت الروابط الأسرية, وكمان أعطتني شعور بالأمان والسعادة, ولحظات علمتني قيمة العائلة, والذكريات الجميلة, التي استمرت معايا طوال الحياة.